Ko ngoodi oɗɗo ngoni miɗo heɓa e nder njam, mi waɗataa waawi njiddaade fiyaangu ngal. Miɗo njiddaade goɗɗo ngal, sabu fiyaangu ngal miɗo waɗa mi waawde njiddaade sabu njoɓdi. Ko ngal, miɓɓe ngoni fiyaangu ngal e hoore, ngam fiyoore ngal mi ɗam ni jayɗi ngal.